Si cu "travagghiari" si voli diri fari qualchi cosa a canciu di dinaru, iu nun travagghiu mancu pi un'ura a simana. Si si voli diri dedicàrisi a qualchi cosa senza aviri 'n canciu dinaru, allura si po diri ca travagghiu na cinquantina d'uri a simana.